عادة أنا أشرب تقريبا من حوالي من ست لثماني أكواب من الماء يوميا، يعني حوالي من <hesitation> واحد ونص لإتنين لتر، إذا كنت في يوم حر أو كنت أمارس نشاط بدني أزيد الكمية، بالنسبة للإسبوع يعني تقريبا من أربعين لخمسين كوب ماء في الإسبوع، وأحرص دائما على شرب الماء، لإنه مهم للصحة وكتير مفيد.